<noise> te koviou a nyo, fakap a nyo tan fatsuts, te ka nyo tan fatsuts nyo fakap to tan fatsuts, tama nyo nating tsue of va ro nyo, vigau of va ro nyo. Nating vigau of va ro nyo tan kat tan fanginy. Anyi ma fanginy tsiko ta tsoiny ta rof tsoiny a gima jiju, tsonyo. Ainy mas kat fi rom nei, ainy ma bainy <hesitation> tan vovou iny kat tan peto tovei. Nyo fakap to tan fatsuts nyo ruak iny koviou mito, fatsuts te fan iny e tama nyo, farei nyo mas taga rou, nyo ma nom vare ta tsoiny ta jiju. Ai roman nyo tsue fa rof ovei rou nyo gima nom ta tsoiny ta jiju. Tsoiny nyo te komainy ya, pisainy ya to sa nyo nom ya ka patsukan fi non to sav fo vigauu na te fainy e tete, ai nana tso nyo, nyo mmas nongon tsue roa, nyo te manats fo vegiau, nyo sab rou a rof. Nainy nyo gima manats vegiau tsuri. Nyo farei rou nyo sab <hesitation> for vir kat gima tamainy on mangir tsuri, kaka tsuri sikia <hesitation> vigiau ai te fainy ya farei fatsuts rof, farei te nom anyo roman ruak bus en, an tovei nyo faan iny ya tan guei favot tso nyo tan kat tan taga farof an ka komana num tomani. Na vavis vare ae vavis mesmes kat vavis vare na kat tana mesmes, fatsuts rof te fainy anyo tan fo fuainy guei roman farei ri mas ka ror, ri ma ka ri te ka farof. Guei tsoiny, guei tsoiny tsonyo, nyo te fatsuts ya tan kat tan <hesitation> vovou iny vare mangai te kovar ror pats kovar ror tan kat tan jiu, an gogovets bumbox vavis. Fo kat to ya nan nyo te fatsuts ya na guei tsonyo. Roman guei tsoiny tsonyo kat non ya. Gima vovou iny non vainy jiu, gima ka minon kat tan faum sikia. Guei tsoiny tsonyo farei nyo te fatsuts farof ya tan ka tomani, manats fo vegiau te fainy a nyo, farei te fatsuts fi tamau a tsina nyo <hesitation> fatsuts nyo ma nom ya torei nyo. Senvir nyo faniny ya tana guei. Guei tsoiny tsonyo tan nainy roman. Roman ai tan mi non ya, paparaa tsian, nainy a guei kat fi non to, ra nating paparaa ror. An nainy guei tsonyo te kat finon to guei tsoiny tsiau te kat fi to, nyo paparaa ovei rou. Nyo kamirou a paparaa tsian tsunia nainy te gima jiu non ya, nainy te gima faum non ya. Guei tsonyo ka farof tsun fi non to farei te ka fi non ya farei a vurots. Ka fa vurots patsukan non vovou iny non <hesitation> vigiau te faniny a mam tsunia ai ka patsukan mi nou ya.